الضوضاء اللي تصعب عليا النوم بالنسبا ليا هي الأصوات العاليا والمفاجأا اللي تفجع, كيما صوت السيارات في الليل, وإلا صوت ال- الناس المتعديا, ويتككلموا بصوت عالي, زي صوت الأجهزا الكهربائيا إذا كان تخدم بالليل وتعمل طول الليل, هذيك تقلقني في النوم, وإلا الموسيقى اللي تبدا صوتها قويا عالآخر, وتقلقني, هذيكا هو.